fækka á framkvæmdastjórum og sviðum Landspítalans um helming til að mæta miklum rekstrarhalla forstjóri spítalans þorir ekki að segja hvort frekari uppsagnir séu nauðsynlegar hernaðarumsvif Bandaríkjanna á norðurslóðum verða rædd í opinberri heimsókn

varaforseta Bandaríkjanna til Íslands stjórnarandstöðuþingmenn gagnrýna utanríkisráðherra fyrir að upplýsa ekki um þetta fyrr forstjóri Vegagerðarinnar telur að hugmyndir um ný jarðgöng á Austurlandi verði að veruleika vegagerðin styðji niðurstöðu starfshóps stjórnmálamenn verði að finna lausn á fjármögnun kínverskar hersveitir hafa verið fluttar að Hong Kong og stjórnvöld í Peking segja mótmælin þar farin að líkjast hryðjuverkum vaxandi líkur eru taldar á að herinn verði sendur til borgarinnar

konur sem voru Vík hyggjast leita réttar síns vegna sjúkragagna sem fóru á flakk talskona félags um málefni kvenna með áfengis og fíknivanda segir málið grafa undan trausti á kerfinu

gott kvöld fækka á framkvæmdastjórum á Landspítalanum um helming ásamt því að sameina deildir til að snúa við miklum rekstrarhalla forstjóri spítalans þorir ekki að segja til um hvort

að vænta seinna í haust breytingarnar voru kynntar yfirlæknum og stjórnendum í dag fækka á framkvæmdastjórum um helming og stefnt að því að lykilstjórnendur spítalans verði nær Klíníkinni eins og segir í nýjum pistli forstjórans nýir framkvæmdastjórar verða ráðnir í september og miðað er við að nýtt skipurit verði formlega virkt fyrsta október skipuritið núverandi er í megindráttum tíu ára gamalt og á þessum tíu árum hefur samfélagið sem við erum í

breyst og þarfirnar og kröfurnar þannig að nýtt skipurit á að endurspegla það aðgerðirnar eru tilraun spítalans til að reyna að rétta úr rekstrinum fram hefur komið í fjölmiðlum að fimm milljarða halli sé á rekstrinum en Páll segir

ekki rétt ekki sé búið að reikna það út en það sé þungt að taka halla upp á fjórtán hundruð milljónir með inn á þetta rekstrarár við erum sívaxandi verkefni af ýmsum ástæðum sívaxandi tækni og svo framvegis og það hefur valdið gríðarlegum kostnaði þá hafi verið dýrt að bregðast við skorti á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum og skoða þurfi hvernig launabætur vegna kjarasamninga hafi skilað sér mun koma til einhverra uppsagna vegna þessa ég þori ekki að svara því á þessu stigi en það er alveg ljóst að markmið okkar er að vernda klíníska þjónustu og standa vörð um hana hvenær munið þið vita hvort að uppsagnir séu nauðsynlegar ég myndi halda að við þurfum að bíða varaforseti Bandaríkjanna kemur í opinbera heimsókn hingað til lands í byrjun september hernaðarlegt

mælist misjafnlega fyrir og þingmaður Vinstri grænna segir málið erfitt fyrir flokkinn fregnir höfðu borist af mögulegri heimsókn varaforseta Bandaríkjanna fyrir nokkru og undirbúningur hefur staðið yfir í utanríkisráðuneytinu í dágóðan tíma í gærkvöld kom svo tilkynning á vef hvíta hússins um fyrirhuguð ferðalög hann kemur hingað til lands í opinbera heimsókn þriðja september en daginn eftir liggur leiðin til Bretlands og Írlands

varaforseti Bandaríkjanna hann er nýorðinn sextugur kvæntur og þriggja barna faðir er lögfræðimenntaður og starfaði sem útvarps og

eftir að hafa ekki haft erindi sem erfiði í tveimur tilraunum til að ná sæti á Bandaríkjaþingi það tókst svo árið tvö þúsund þegar hann fékk sæti í fulltrúadeild Bandaríkjaþings fyrir hönd repúblikana og ríkisins

þar varð hann svo ríkisstjóri árið tvö þúsund og þrettán hann gaf ekki kost á sér til endurkjörs árið tvö þúsund og sextán

hellti sér í aðra kosningabaráttu sem varaforsetaefni Donalds Trumps þar höfðu þeir erindi sem erfiði

gagnrýndur fyrir afstöðu sína til hinsegin fólks sem ríkisstjóri samþykkti hann lagafrumvarp sem gefur fólki og fyrirtækjum frelsi til að mismuna fólki eftir kynhneigð samræmist hún ekki trúarskoðunum þeirra verið gagnrýnd fyrir að kenna í skóla þar sem bæði hinsegin nemendur og kennarar eru ekki velkomnir

þetta er víst í þriðja sinn sem það gerist

Lyndon b Johnson sem var varaforseti Johns f Kennedy hann kom hingað í september nítján hundruð sextíu og þrjú

tveimur mánuðum áður en Kennedy var myrtur hann hitti þá

kurteisisheimsókn hann hefur í nógu öðru að snúast Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra hefur sagt að þeir muni ræða áframhaldandi samskipti

muni í heimsókninni leggja áherslu á landfræðilegt landfræðilegt mikilvægi Íslands á norðurslóðum og hernaðarlegt mikilvægi Íslands á

Nató gegn umsvifum Rússa á

verði sömuleiðis til umræðu og það er þetta sem þingmenn Samfylkingarinnar hafa í dag gagnrýnt utanríkisráðherra fyrir hafa ekki getið þess að þetta væri ein af aðalástæðum heimsóknarinnar þingmenn Samfylkingarinnar hafa bent á það í dag að Guðlaugur Þór hafi haldið

hingað til lands væri að ræða samstarf í efnahags og viðskiptamálum hann hafi hins vegar sleppt því að nefna að ástæðan væri ekki síður að undirstrika landfræðilegt mikilvægi Íslands á norðurslóðum og aðgerðir Atlantshafsbandalagsins til að bregðast við auknum umsvifum Rússa eins og fram kemur á heimasíðu hvíta hússins ég held að þetta sé feimnismál innan innan ríkisstjórnarinnar og feimnismál fyrir forystuflokk ríkisstjórnarinnar Vinstri græn gagnvart sínum kjósendum og sínu baklandi

tillitssemi við við v g sem hann hafi ekki nefnt þetta ég hef kallað eftir meiri

aukin hernaðarumsvif Bandaríkjamanna hér á landi og við Ísland og ég vil að sú umræða fari fram og hef óskað eftir því á þinglegum vettvangi og það hlýtur að skjóta skökku við og koma flatt upp á þingmenn að

stað á milli tveggja ráðherra áður en að meiri umræða eigi sér stað inn í þingsal

Guðlaugur segir að ekki sé hægt að tilgreina öll þau mál sem rædd séu við fulltrúa ríkja jafnvel muni þeir ræða enn fleiri mál ísland og Bandaríkin ræði alltaf um öryggismál þar sem ríkin séu saman í Atlantshafsbandalaginu og vegna

varnarsamningsins þetta hefur ekkert að gera með

það er í rauninni alveg mjög

vegagerðin styður hugmyndir um ný jarðgöng á Austurlandi forstjóri hennar segir að með þeim yrði vetrareinangrun rofin og Austurland gert áhugaverðara til búsetu starfshópur um jarðagangakosti á Austurlandi leggur til að þar verði grafin þrenn göng sem gætu

sextíu og fjögurra milljarða króna Fjarðarheiðargöng verði fyrst í röðinni en þau gætu kostað þrjátíu og

milljarða samgönguráðherra kynnti skýrslu hópsins í gær og sagði um leið gerlegt að grafa svo dýr göng

með blandaðri fjármögnun notendagjöldum og ríkisstyrkjum já ég held að við hjá Vegagerðinni getum stutt niðurstöðu starfshópsins við erum fyrst og fremst mjög ánægð með þessa skýrslu hún er mjög vel

Bergþóra segir framkvæmdina vissulega fjárfreka og að finna þurfi út úr því er þetta besta leiðin til að verja sextíu og fjórum milljörðum í vegagerð það er spurning sem

mörg svör við ef við erum heiðarleg þá er það pólitíkin sem á að taka þann slag og finna út úr því og við vitum það líka að

fengu það verkefni að koma með bestu lausnina til þess að rjúfa vetrareinangrun sérstaklega á Seyðisfirði og það það finnst okkur að þeir hafi gert göngin eru aftarlega á samgönguáætlun og yrðu að óbreyttu ekki tilbúin fyrr en eftir tvö þúsund þrjátíu og þrjú Seyðfirðingar og héraðsbúar afhentu

í gær um átján hundruð undirskriftir með áskorun um að flýta gerð Fjarðarheiðarganga Bergþóra segir að það taki um tvö ár að undirbúa verk á borð við þetta nú hefur sést að eftir tilkomu Vaðlaheiðarganga

er enn nokkur umferð um Víkurskarð ef Fjarðarheiðargöng yrðu grafin væri líklegt að eitthvað svipað ég skal ekki segja en Fjarðarheiðin er mjög erfið og þetta er bæði stytting og

mikið aukið öryggi fyrir íbúana þarna það er verið að horfa til þess að Austurland geti orðið meira eitt atvinnusvæði en það er í dag sérstaklega

að þessi göng og jafnvel fleiri þarna séu lykilatriði í því já ég held það tímaramminn ég þori ekki að segja til um hann kínverskar hersveitir hafa verið fluttar til Shenzen borgar kínversk stjórnvöld hafa ítrekað að mótmælin í borginni séu farin að líkjast hryðjuverkum og sitji

ekki hjá versni ástandið Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hvatt leiðtoga Kína til að hitta mótmælendur í Hong Kong hörð átök mótmælenda og lögreglu á flugvellinum í Hong Kong fyrr í vikunni slógu

tón í mótmælaaðgerðirnar sem staðið hafa undanfarnar vikur og mánuði í borginni og urðu til þess að afstaða kínverskra stjórnvalda hefur harðnað

borgar sem er nálægt sjálfstjórnarsvæði Hong Kong þar hafa hermenn verið við æfingar síðustu daga skilaboð stjórnvalda í Peking eru ótvíræð ætti að hitta mótmælendur

og leysa þessa deilu Trump hefur einnig tengt mótmælin við viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína nokkuð sem þykir ljóst merki um áhyggjur stjórnvalda í Washington af stöðu mála í Hong Kong tíu kafarar úr björgunarsveitinni Suðurnesjum

hafa leitað árangurslaust í allan dag að belgíska ferðamanninum sem talið er að hafi fallið í Þingvallavatn á laugardag Haraldur Haraldsson

og formaður björgunarsveitarinnar segir aðstæður í vatninu erfiðar á botninum séu

sem margar hverjar séu mjög djúpar sumar allt að áttatíu metrar auk þess sem vatnið sé bæði stórt og kalt tólf kafarar úr sveitinni leituðu fram á kvöld í gær þá gengu

á milli þrjátíu og fjörutíu manns meðfram vatninu auk þess sem leitað var með dróna stefnt er að því að halda leitinni áfram um helgina rótin félag um málefni kvenna með áfengis og fíknivanda furðar sig á aðgerðaleysi vegna viðkvæmra sjúkragagna sem eru í höndum fyrrverandi starfsmanns s

talskona rótarinnar segir málið grafa

undan trausti á kerfinu hún vonast til að öryggismál verði nú tekin föstum tökum hjá embætti landlæknis viðkvæm sjúkragögn með upplýsingum um sjúklinga meðferðarstöðvar s á á að Vík á Kjalarnesi eru í fórum Hjalta Björnssonar fyrrverandi starfsmanns samtakanna hann kveðst hafa fengið gögnin fyrir slysni um tíma voru þau geymd í bílskúr hans hann segir að þeim hafi nú verið komið tímabundið fyrir í skjalageymslu í Facebook færslu sem nú hefur verið eytt segir Hjalti að í gögnunum séu upplýsingar um innlagnir á Vík frá upphafi til ársins tvö þúsund og sautján konur voru

rótin félag um málefni kvenna með áfengis og fíknivanda hefur gagnrýnt óvarlega og ólöglega meðferð

harðlega okkur þykir þetta gríðarlega alvarlegt mál og erum mjög hissa á því hversu lítil viðbrögð það hefur hlotið þetta grefur alveg gríðarlega undan trausti á kerfinu þegar gögn eru ekki meðhöndluð af meira öryggi og virðingu heldur en virðist vera í þessu máli ef sjúkragögn eru úti í bæ að einhver geti bara haft sjúkragögn og neitað að afhenda þau það er alveg með ólíkindum það er bara lögreglumál Kristín segir að margar konur sem dvöldu á Vík hafi sett sig í samband við rótina og lýst yfir áhyggjum sínum við erum í sambandi við lögmann að skoða hvaða hvernig þessar konur geta leitað réttar síns

fór í meðferð á Vík og mun senda kæru til Persónuverndar eða rótin mun gera það fyrir mína hönd og ég á von á því að fleiri konur munu leita réttar síns vegna þessa máls og við bara vonum að þetta mál verði til þess að það sé farið að taka þessi öryggismál svolítið föstum tökum í gær þremur vikum eftir að fyrst var skrifað um málið í fjölmiðlum óskuðu landlæknisembættið og Persónuvernd formlega

eftir því að fá gögnin afhent Hjalti hefur samþykkt það en gögnin eru þó enn í fórum hans þrettán var sagt upp störfum hjá fjarskipta og

sýn í dag boðað var til fundar þar sem starfsmönnum var greint frá þessu Heiðar Guðjónsson forstjóri sýnar segir uppsagnirnar

í sameiningu Vodafone og þrjú hundruð sextíu og fimm fimm hundruð og fimmtíu manns vinni hjá fyrirtækinu og því séu þetta ekki

fjöldauppsagnir hann segir að sameiningin hafi tekið lengri tíma en áætlað var talsverðar væringar hafa verið hjá sýn eftir sameininguna og hættu nokkrir lykilstjórnendur félagið gaf út afkomuviðvörun í nóvember á síðasta ári þegar útlit var fyrir lakari afkomu en gert hafði verið ráð fyrir hægt væri að minnka kolefnisspor steypu í íslenskum

um meira en helming segir prófessor í byggingaverkfræði loftslagsvæn steypa sem hann þróaði hefur verið notuð víða um heim en lítið sem ekkert hér á landi á Íslandi eru flest hús steypt og þannig hefur það verið lengi okkar efni hefur verið sandur steinn vatn og loft og svo tíu prósent sement

efni heims á eftir vatni steypa og önnur

efni eru talin ábyrg fyrir um fimm til átta prósent

losa margfalt meira en

það er uppsveifla í byggingariðnaði og í fyrra var metár í innflutningi á sementi en við þurfum það ekki allt hægt er að framleiða loftslagsvænni steypu með minna sementi það má telja

steypa sem þornar

til að koma í veg fyrir sprungumyndun rannsóknarstofa byggingariðnaðarins hefur verið að þróa loftslagsvæna steypu árum saman við höfum alla þekkingu til staðar stóru stöðvarnar á Íslandi hafa gert slíka steypu við höfum bara ekki notað þessa tækni á Íslandi hvers vegna ekki það er bara vegna þess að verkkaupar hafa

beðið um að nota vistvæn efni Ólafur segir hægt að minnka kolefnissp or steypu í klæddum veggjum um allt að sjötíu prósent í óvörðum veggjum megi minnka það um fimmtán til tuttugu prósent án þess að fórna styrk uppskrift Ólafs að loftslagsvænni steypu hefur verið notuð í Kína Norður Ameríku og víðar en lítið sem ekkert hér hann hefur beðið stjórnvöld að leyfa framleiðslu á steypu með lægra

langbesta við erum svo heppin að það er

getur lækkað kolefnissporið allverulega í dag fimmtánda ágúst er hálf öld liðin frá því hátíðin hófst í New York tónleikarnir eru af mörgum taldir meðal merkilegustu viðburða rokksögunnar talið er að um fjögur hundruð þúsund manns hafi mætt á tónleikana eða tíu sinnum fleiri en upphaflega var kom fram á hátíðinni richie Havens sem var fyrstur sló í gegn sló líka í gegn sem og

Hendrix var svo síðastur á svið og flutti bandaríska þjóðsönginn í umdeildri en eftirminnilegri útgáfu

átt á landinu hægari í fyrstu en hvessir í

og Portúgal eigast við í mikilvægum leik í forkeppni karla í körfubolta á laugardag

og Selfoss mætast í bikarúrslitum kvenna í fótbolta á Laugardalsvelli á laugardag k r ingar hafa ekki unnið titil í ellefu ár og Selfyssingar freista þess að verða bikarmeistarar í fyrsta sinn og það reyndist breskum dýrkeypt að leiðast í mark á sterku móti í Tókýó þær voru báðar dæmdar úr leik

framkvæmdastjórum og sviðum Landspítalans um helming til að mæta miklum rekstrarhalla forstjóri spítalans þorir ekki að segja hvort frekari uppsagnir séu nauðsynlegar hernaðarumsvif Bandaríkjanna á norðurslóðum verða rædd í opinberri heimsókn varaforseta Bandaríkjanna til Íslands stjórnarandstöðuþingmenn gagnrýna utanríkisráðherra fyrir að upplýsa ekki um þetta fyrr forstjóri

Vegagerðarinnar telur að hugmyndir um ný jarðgöng á Austurlandi verði að veruleika vegagerðin styðji niðurstöðu starfshóps stjórnmálamenn verði að finna lausn á fjármögnun kínverskar hersveitir hafa verið fluttar að Hong Kong og stjórnvöld í Peking segja mótmælin þar farin að líkjast hryðjuverkum vaxandi líkur eru taldar á að herinn verði sendur til borgarinnar konur sem Vík hyggjast leita réttar síns vegna sjúkragagna sem fóru á flakk talskona félags um málefni kvenna með áfengis og fíknivanda segir málið grafa undan trausti á kerfinu Rakel Þorbergsdóttir flytur sjónvarpsfréttir klukkan tíu og Ingvar Þór Björnsson útvarpsfréttir

nýjustu fréttir okkar eru alltaf á ruv punktur is veriði sæl